қайырлы күн қымбатты тындаушылар
баршаңызға сәлем қарлығаш экоподкастының кезекті эпизодына қош келдіңіздер
бүгінгі біздің подкаст баршаңызға пайдалы болады деген үміттемін
бүгін бізде қонақта ы экоорта аккаунтының иесі салтанат қош келдіңіз қош келдік рахмет
осы подкастқа қонақ болғаныңызға қуаныштымыз айтыңызшы осы экосауат деген сіз үшін не
ыыы экологияны қалай түсінесіз
экология енді қоршаған ортам тұрып жатқан жер планетамыз
негізі экологияны білсек бұл жаман емес қой ол мхм
қазір і дүние жүзі экология білімі бойынша сауаттылық бойынша алдыда біз енді енді енді келе жатырмыз
ал айтыңызшы осы экологиялық сауатты болу қашан келдіңіз осындай сұрыптау қоқысты
ммм экологияға қамқорлық деген ой қалай пайда болды қашан пайда болды
экологияға қамқорлық деген енді интернетте көресің ғой әр түрлі видеолар жануарлар өліп жатыр ы адамдар ауырып жатыр ана жақта австралия жанды ресейде де неше түрлі ормандар жанды
соның бәрін ойлайсың тағы да жан жақты қарап іздестіресің оқисың
сол кезде айналып келгенде бәрі адамның қолынан екен оның бәрі
өйткені сол баяғы дұрыстап ы берген қоршаған табиғатымыздағы берген ресурстар дұрыстап қабылданбандықтан
пластигымызды алдық оны тастадық ол мысалы дұрыс емес те негізі
соның барлығын қарап ойлап ішімнен жай ғана репост қана істеп қоя салып шаршадым
мен өзім ойлаймын шаршаған шығармын сөйтіп ол не пайда деп ойладым да бір жағынан репост істедің ал не пайда ал
бәрі репост істеватыр өзің бірақ қандай іс істеватсың деп ойладым да
бір бәрі миллион адам істейді ол репостты бірақ та бір нәрсе істесе
өз өзіме бір сондай бір ішімнен бір сондай сұрақ келді де сөйтіп ііі өзім іздей бастадым
ең бірінші жоқ қараша айының жиырма екісінде қарасам инстаграмда өзім үшін бір есеп ретінде история салғам осылай осылай бастап жатырмын деп
аида алімбекованың блогынан қарап ананың бәрін жуу керек екен деп тетрапакетті реттеу керек екен
сөйтіп ол әне бастаймын міне бастаймын деп ойлап жүрдім де бір бастап кеттім әйтеуір қарашы сонда екі ай бұрын бастағанмын
екі ай бұрын бастадыңыз иә иә аиданың блогын қарасақ андай шабыттанып кетесің де кәдімгідей ерекше бір ықыласпен істейді ғой
ыыы сіз ы сол экоорта деген ы аккаунт ол қазақ тіліндегі контент иә
ол өте қазақ аз ғой бізде қазақ тілінде осы экология тақырыбында
айтыңызшы аудитория қалай қабылдап жатыр аккаунттыңызды бір нәтижелер болып жатыр ма
бір әсер болып жатыр ма адамдарға пікір білдіріп жатқандар бар ма
ы экоорта деген блог ы осы арғы күні мен рокетпластика парақшасынан бір і шара болатынын оқып соған бардым
сол жерде ыыы сол жерде экологияға белсенді жандар барды
бәрімен таныстым көбісімен сол жерде жалпы тақырып көтерілді
салтанат сіздің блогыңызды оқимыз қазақшаңыз жаман екен бірақ қазақша экология туралы блог жок
соны алып жазсаңызшы бастасаңызшы деп жан жақтан айта бастады ішімнен ойладым бір жағынан неге бастамасқа
бірақ ол алып бастағаннан кейін уақытша нәрсе емес ол
беретін құндылығы білімі де көп і әрі ойладым бері ойладым
сол отырыста негізі жалпы идея пайда болды да сол түнімен ойлап оны ертеңінде тұрдым да салтанат баста деп бастадым
өйткені білмеймін бір сен бастамасаң опять же кім бастайды деп сондай сондай ы оймен бастап кеттім
ал енді негізі назым сіз маған кішкене ертерек шығып қойған сияқтысыз өйткені блог жаңа
ол жерде қатты андай контентіне енді кірісіп жатырмын оның бәрін жақсылап дамыту керек иә таргет ретінде қоғамға көрсету ретінде
ол қазір ондай блог ы қазақша жоқ иә аз дейікші жарайды аз орысша көп
жан жақтан бәрі өзінің і блогын өзінің проектісін жарнамалау керек те сондықтан кішкене әлі аз адам біледі
мхм бірақ негізі астында м достарым сіз сияқты адамдар м алыс жақын танитын кісілер жақсы қазақ тілінде ой жарайсың деп мақтаватыр
пікірлер жақсы қазақ тілінде бірақ олардың көбісі енді бұл мақсат қандай ммм маған айтуы бойынша қазақ тілінде аудиторияға бұндай білім жетіспей жатыр
салтанат маған жазады деп ы экоситидің экосити парақшасын жүргізетін айгүл деген кісі сөйтіп айтты да маған
сондықтан ы сондай бір ы источник керек деді иә сөйтіп бастап жазыңыз өйткені і орыс тілін білмейтін кісілер көп
олар да білгісі келеді білгісі келмейді емес
сөйтіп ыыы бұл жердегі негізгі мақсат ыыы бірінші өзіміздің ана тілімізді құрметтеп ы кішкене деңгейін бренд қылдыру үшін тренд қылдыру үшін ыыы экологиялық і тақырыпты көтеру
екіншіден ыыы қазақ тілінде экологиялық білімді көбейту сол негізгі басты себеп
бұл жерде басқа тілді білмей тек қазақ тілінде ала алатын адамдарға информация беру ғой ең бастысы
бірақ басқалар да оқыды ғой
мысалы менің балам қазақша оқиды мхм егер балаларға қарайтын болсақ күрделі андай информацияны олар орысша қабылдай алады
бірақ сонда да қазақ тілінде қабылдаса жаман емес
ы рахмет ал айтыңызшы өзіңіз үйде қоқысты қалай сұрыптайсыз осы қоқысты сұрыптауға қалай келдіңіз
бастапқыда оңай емес қой қоқысты сұрыптау деген

оны сұрыптауға сол жаңағы қарашада келдім
ең бірінші таңертең тұрдым да болды салтанат баста дедім өйткені бірнеше ой
бірнеше күндер айлар жылдар ойлайсың ғой оны
бірақ келу оңай емес те оны әдетке айналдыру
таңертең тұрдым да сүтім бітті оны мусорға тастай салдым шелекке тастадым да қайтадан алдым
қайтадан алып ана аиданың блогын аштым да жаңағы арнайы актуальныйда сақтап қойғам сол жерде өстіп істеу керек жуу керек ашу керек
ашып жудым да бір айранның тетропагы мен сүттің тетропагын алып бөлек қойып қойдым
жуып шайып тазалап қойдым да болды
сөйтіп бір екеу жинала берді жинала берді
ыыы сөйтіп ол неше түрлі белгілері бар ғой таңбаланулары иә маркировкалары соны ашып оқу керек болды
оны ашып оқыдым оның бәріне екі жарым ай кетті
екі жарым ай үйдің балконының бәрі ашып қалсам мусор честно сказать
шынымды айтсам бәрі былай ы қағазы бар ішінде пластигі бар
ішімнен ойлап жүрдім ойбой туған туысқан біреу келіп көріп қоймаса екен деп
өйткені негізі қарасаң ы кішкене қорқынышты нәрсе болды
енді былай реттеуге тырыстым өзімнің блогымда бар кәдімгідей жеті сегіз коробкаға бөлдім
мынау қағаз қағаздың ішінде қағаз бар иә қағаздың ішінде жай ғана қағаз бар макулатура болып кететін оның тетропагы бар ол да бөлек ы одан кейін фольга фольгамен жасалған қағаз бар
ол мүлде қабылданбайды екен мысалы ол да бөлек
терең білім терең ол жерде оқу керек одан кейін пластиктың да түрлері бар
пластиктың жеті түрі бар екен оны қарап бөлек сұрыптай бастадым
ең басында қиын әрине одан кейін бір алып кетсең ыыы қиын емес
мен екі жарым ай негізі ойлаймын ол көп уақыт емес деп мхм
мен өзім де мынадай да бір нәрсені бастасам жаппасам мына миымда тұрып қалады да басқа нәрсеге көңіл аудара алмаймын
сондықтан мен ойладым ыыы бастадың ба салтанат бәрін біліп бөліп сұрыптап
қазір мен үйде төрт коробка тұр біреуінде тетропак бір ы тетропак қағаздары тұр біреуінде жай қағаздар
біреуінде пэп ноль один обычный напитоктардың бутылкалары үшіншісінде обычный біздің маечкалар ммм пакеттер болды төртеу ғана
басқалары ы басқаларын мысалы зетаға апаратын болсам мен білгенім бойынша зетадан мысалы ы бес төрт ыыы және енді қазір қате дерек бермей ақ қояйын бес пен төртті точно алады басқалары екіні де алады соны білемін
менде басында бөлек болған бес бөлек болған төрт бөлек екі бөлек қазір үшеуін бірге салатын болдым
сөйтіп сөйтіп үйренеді адам ақырындап
бастау керек қой әрі қарай процесс бойынша кетеді
і сіз енді экобелсенді ретінде ы үйде жалпы өмірде қандай бір лайфхактар бар соны айта аласыз ба
лайфхак ең бірінші енді таңертең ыыы менің балам балабақшаға барған кезде кәмпитпен алданып барады да сол кезде мен күнде кәмпит беремін
сол жерде і кәмпиттің сыртындағы қағазына қарасам қағазда көп ыыы фабрикалар жазбайды
сөйтіп мен ең бірінші ойладым
олар алады да тастай салады мусорға мен уже қарай алмаймын да жай ғана бүйтіп былай
тастамаңдар ананы мына жерге бірақ қайда тастарын білмейді өйткені ол жерде таңбасы жоқ
ы сөйтіп мен қазір ең бірінші лайфхак менде мен базарға барсам магнумға барсам ең бірінші неге қараймын
қаптың ы қаптамасының маркировкасына бар болса аламын жоқ болса алмаймын
содан кейін екінші лайфхак ы бұл жаңағы жуынатын шампунь кондиционер
ферри анау мынаудың пластиктың бәрі ол екі жалпы былай ол да бір лайфхак қой енді оңай болу үшін
үшіншіден і кішкене мынандай қатты шықырлайтын пакеттер і ол бес ал жұмсақтауы ол екі енді мен түсіндім уже
балаларыма да солай түсіндірдім мына жерде мынандай саласыңдар мынау жұмсақтау мынау қаттылау деп басқа лайфхак жоқ
балаларыңыз кәмпит жеуден қиналып қалған жоқ па
қазір кәдімгідей қарап алады бірақ та бұрынғысын бұрынғы енді мысалы жеті деген кеше сізге бір шоколад алғым келді
бірақ қарасам жеті деп тұр екен
ол өңделмейді қайтадан сөйтіп өңделетін алып қарап алып
нарықта таңдау көп
балаларыңыз қалай үйренді мысалы қиын болған жоқ па араластырып жіберген жоқ па қоқыстарды
қазір де араластырады бірақ та мен қазір де араластырады болады ондай
мен кеше мысалы ана қазір өзімнің қоқыс салатын шелегім бұрынғы ауылдағы шелек сияқты болып кетті кішкене
неге дейсіз ғой ол жерде тек қана тамақтың қалдықтары қалатын болды да
андай пластик бұрын пластик қағаз бәрі бір жерге кете беретін ғой аласың да күнде мусо мә таста деп бала жібересің
қазір екі апта болды мусор шығара алмай жүрмін шынымды айтсам
неге неге өйткені бәрі қағаз қағазға кетіватыр пластик пластикқа кетіватыр
и кішкене балалар мысалы сәл артық істеп қоясың тамақты желінбейтін тамақты енді ойлаймын енді ит ұстамайсың ғой үйде
енді сондықтан кеше кішкене қиындау болды осы кеше емес осы бірнеше күн бойы
анау жаңағы шелегімнің ішіне қарасам қағаз жатыр екен екі баламды шақырып алып неге мына қағаз жатыр десем мама ол жерде таңбалауы жоқ дейді
сондықтан біраз болады ондай балаға түсіндірсең түсінеді ғой бірақ қазір әзірше бар түсініспеушілік бірақ уже біраз нәрсе біледі олар
ал осы экобелсенділігіңізге осы қоқыс сұрыптауыңызға өзгелердің көзқарасы қандай болды
бір қызық оқиғалар бар ма
ой бар ең бірінші мен осы бір қараша айының басында өзімнің ыыы туысқан әпкем мхм салтанат
ы оларды қоя турсаңшы нең бар ол мусорға тисіп әр адам өізінің әр адам ең бірінші табиғатқа тастаған ыыы қоқыстарын жинап үйренсінші деді де
сөйтіп сол кезде мен енді дұрыс ол да
сосын мен ойладым енді мен өзімнен баставатырмын ғой әркім өзі біледі өздерің біліңдер айналайындар шашасыңдар ма жинайсыңдар ма сондай бір болды
ол әрине ішімдегі нәрсені бәрі күлкілі болды туған сестренкаларым да айтыватыр
енді қалғаны сол мусор болды ма сен жинаған басқа нәрсе жоқ па араласатын дегендей
ал қазір ондай нәрсе аз көп емес
ммм керісінше ммм көрші болсын жақын достар туысқандар болсын салтанат сен біз де кішкене үйреніп жатырмыз деген сияқты ол наоборот шабыт береді ары қарай істеуге
ондай ондай азайыватыр
негізі менің түсінгенім бойынша өзіңнің позицияңа байланысты екен ғой қалай қоясың басында болады
бірақ тоқтамай егер арғы жағында құндылығы болса беріп тұрған пайдасы болса істей беру керек болды
ыыы ал сіз қазір бір ұйымда барсыз ба бір экоұйым бір белсенділердің бір і сенбілік істейтін ұйымдар болады ғой
қазір алматыда көбейіп жатыр ғой сондай бір ұйымда барсыз ба
нақты ондай ұйымда жоқпын ммм мүше ретінде ешқай жерде тұрған жоқпын
бірақ ы алдында осы екі үш күн бұрын жаңағы жалпы осы экологиялық кездесу болған кезде сол жерде бір тағы бір проект і сол жерде жарық көрейін көрейін деп идеяның пока идея болып идеяның барысында
сол жерде ең бірінші рет мені телеграмға чатқа қосты
салтанат осы проектда сен барсың дегендей сонда жоқ емес бар болып тұрмын ғой
ол проект қазір шықсын бірінші сол кезде айтамыз
ооо онда ол жобаны күтеміз асыға қандай болады екенін
ыыы айтыңызшы ыыы сіз өзіңіздің ы өміріңізде бір ы қандай ы косметиканы немесе бір экосән экосәнді болуға болады ғой
мысалы экошопперлар бар қазір
сіз қолданасыз ба сондай
бір і сіңлілеріңізге бір кеңес ретінде қандай не і ұсынасыз
косметика болсын киімдер болсын бір пайдалы зияны жоқ деген зат

олар қайта өңделмейді ы сондықтан өзім әлі ондай косметикаға өткен жоқпын
ол енді ақырын ақырын бірінші қағаздан бастадық енді бутылка енді косметикаға енді келе жатырмыз
енді ең бірінші косметикадан ы бет жуатын қазір менде андай губка бар
ол целлюлозадан істелген сонда ол қайта өңделе алады
өнделмесе де ол табиғатта өзі тез шіріп кете алады
яғни бет жуатын жай ғана губка емес ол андай ы арнайы істелген ы жердің астындағы шөптерден істелген экологиялық спонжик
атын ұмытып тұрмын
сол әрі қарай басқа ммм косметикадан басқа ондай әлі жоқ
ы өзіңіз өнімдерін аласыз ба сатып аласыз ба және де қоқысты тапсырасыз ғой иә
сіз қайда тапсырасыз соны айтып жіберсеңіз мысалы алматылықтар білмеуі мүмкін шығар
енді қазір қоқысты ммм бізде инстаграм м жақсы дамыған ғой енді өзім инстаграмда парақшасын жүргізетін ы ресми парақшалар бар ы пункттерге тапсыруға тырысамын ол квр казахстан уэстрисайкл
ол жерде қағаз макулатура және пластиктің і пэп ноль один деген ол кез ы келген напитоктың ы бутылкасы ы одан кейінгісі зета кз обычный өзіміздің зета ы одан кейін рокет пластик
осы үшеуі белсенді және инстаграмда да өздеріңізге бірден дайректке жауап береді
жазсаңыз сұрағын қойсаңыз қалай тапсыруға болады қайда тапсыруға болады нені аласыз нені алмайсыз десеңіз олар ыыы сіздерге айтып береді
тағы екінші сұрағыңыз қандай болды

зетаның өнімдерін аламын иә егер маркировкасы болса аламын
ммм бірақ негізі маркировкасы жоқтан қатты егер і кішкене ол жағынан білімім әлі жетпей жатыр өзім оны сеземін
бірақ негізі зета пластиктың көп түрін алады маркировкасы барын абзал алған
маркировкасы жоғын алмауға тырысу керек бірақ та кейбір ойыншықтар болады
алдында бір жазсам мына ойыншықтың маркировкасы жоқ енді арзан бір қытайдың ойыншығы десем ала береміз дейді
сонда ыыы зетаның зетанікін аламын да оған тапсырамын да
қандай күшті ыыы сол біздің подкастымыз аяқталуға қалды
өте андай пайдалы қызық ммм осы подкастта маркировка туралы білдік иә тыңдармандармен
і салтанат сіздің ііі экоорта парақшаңызға жазылып қояйық біз эко ііі астыңғы сызықша орта
і достар алдағы уақытта салтанаттың күшті пайдалы блогтарын күтеміз
көптен көп рахмет
ііі алдағы уақытта экологиялық жобаларда кездескенше сау болыңыз